Ebho ri meze yan onie igu eben, ebe ze nime na zi igue ben ole ebhini mekere uwe mhan sabozi ebhonuwe keme awe mhan sabozi ebhonuwekere uwe ado yughe enawe <hesitation> ebho nuwe kere zor nuwe ya mie gbuwe fan aadokere ghe uwe mhan sabo zeni ona osabo mien we omion mhan fan asabor miewe omhan lauwowa owe nime ye bho no mhe gwu bhime guan adomie wee omhan eabor zeni ebhi odozeni enekeleze <hesitation> eni ebho naghi dohen amien we ugbeso, elwazeliebho na so that leni ebhona ghe hi ebima ta uwidogozi ebhonokhele, ebhone lowe uwidoya gha zo osamie we edohon oleshue ohum ana sobo gha ze gbo mhan ebuwe lawo na, uwe nagho zebha nowa ebuwe osamuen uwe osabo miegbuwe fan bhi ebuwe lawo egbuwe fan bhor oleshie ana we okheke we na ghaze bho nowe oleshie aha tamiawe nuwe sagha zebho nowe.